Harvõmbist sääntsit <hesitation> puuvil'ost näütüses tserimoia um väega hää. Ja köögivil'ost, midä nii väega ei tiietäq. Misasi tuu oll'giq? Pastinaak nütüses.